Tsy maintsy misento tokana aloha. De mandinika tsara de mihaino ny fihetseham-po, zay vao mahita ny làlana aleha hoe ataoko aiza ity loteria azoko ity? Zay vao mieritreritra hoe inona no ampiasaiko anazy ity? Ataoko ahoana izy ity? Andeha ho aiza izy ty?